Like for everyday I wake up in ley morning I first draw water for my parents and then I comes to work. so when I come to work and if <hesitation> my colleague neh na come I try to set up things like sweeping ley yard and park ley chairs so when we don’t have guest in ley day I can go swim or to surf but when we have guest I stay by ley guest and do other things neh until ley night time ley guest can go so when ley guest are stay around at night we stay with them sometime we lecture with them because ley come to us so ley need our company. so that’s ley kind na thing I can do for my daily schedule.